<noise> Gny toets'andro an'Ezypta da <noise> toets'andro Saharien; <noise> gn'amin'ilay atsimo igny zany mahazo an desert an Sahara igny mafana. Fa laha mandeha amin'ny ilany atsignana atoy; da toets'andro mediteranien zao gn'ao <noise> sady mahazo ny toets'andro antonotonony avao koa amin'ny hafanà. <noise>